انت دلوقتي بتلاقي صعوبه في انت تلاقي شغل بعد التخرج انصحك ان انت تطور نفسك اكتر في المجال بتاعك، دلوقتي السوق العمل محتاج جدا للغة تانيه زي مثلا اللغة الانجليزيه دي اهم حاجه دلوقتي ولو طورت نفسك في حاجات اكتر هيكون حاجه كويسه ممكن تمرن نفسك او تتعلم ازاي تتعامل مع شيت الإكسل ومع الأجهزة الكمبيوتر والحاجات دي كلها ازاي تتعامل معاها دا هيديك فرصة اكبر وازاي تطور نفسك في التواصل الإجتماعي مع الناس كلها أعتقد كل دي فرص هتطورك أكتر تتقدم في شغل وتتقبل